اللغة الأجنبية اللي نفسي نتكلم بيها هي التركية. لو انا متعلمة اللغة التركية وكنت مثلا من الناس اللي عيتكلموا اللغة التركية الأصليين، كان زماني رحت تركيا وعرفت نتعامل معاهم وفهمت المسلسلات التركيي. لأني من عشاق المسلسلات التركيية الحقيقيي. ودايما باحب نسمع المسلسل باللغة ابتاعته منحبش المدبلج ومنحبش المترجم. فكان نفسي خالص انكون متعلمة اللغة التركية ونروح تركيا ونسافر اسنطبول وأنقرة والاماكن الحلوة دي.